هو بين مؤلف مشهور وبين كاتب مشهور لحقيقة انا في الاتنين ما انفضلش شهرة يكون مؤلف مشهور اخير. مم خاطر المؤلف اه عندها ميقول اكثر من ممثل مثلا. متصور هيك تصوري انه الف مخها معدد بالقصص بالحكايات عندك قدرة على الربط الاحداث